Ke lohe au i ka leo o ka pū, hoʻomanaʻo au i nā pāʻina nui, nā kaʻapuni kamaliʻi, a me nā hana mele o ke kula. He kani ikaika, piha i ka ikaika a me ka haʻaheo. Hoʻopili au i ka pū me ka hoʻomaka ʻana o kekahi mea nui, me he leo kāhea lā e ala, e hoʻolohe, a e hā‘awi i ka maikaʻi. ʻIke ʻia kekahi ma Hawaiʻi ma ka hoʻokani pū ʻana.